komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í kvöld segjum við frá lömbum sem komu óvænt í heiminn nýlega fjöllum um í fimleikum sem rakaði til sín gullverðlaunum kynnum okkur stráka í Taílandi sem opnuðu rakarastofu og fáum

ég heiti Ingibjörg og nú verða sagðar

það kom bændum heldur betur á óvart þegar tvö lítil lömb komu í heiminn í lok síðustu viku

sem á heima á Höfða í Biskupstungum tók upp á því að bera tveimur lömbum á fimmtudaginn rósa er orðin níu ára sem telst frekar hár aldur fyrir kind þetta er ekki í fyrsta sinn sem Rósa kemst í fréttir þegar hún sjálf kom í heiminn var hún svo smávaxin að hún náði hreinlega ekki upp í spenann á móður sinni hjónin á bænum Víglundur og Svava tóku hana að sér og hún fékk að vera á bænum hún gisti meira að segja stundum upp í hjá þeim og var

þá með

þegar kindur eignast lömb er talað um að þær beri og tíminn sem það gerist á er kallaður sauðburður hann er venjulega á vorin og þess vegna þykir það mjög merkilegt að Rósa hafi borið á þessum tíma lömbin tvö eru stór og hraust og mömmunni heilsast vel eins og stundum er sagt seint koma sumir en koma bandaríska

kom sá og sigraði á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum í Katar simone Biles er sögð vera ein besta

allra tíma hún er tuttugu og eins árs gömul og steig fram á sjónarsviðið á h m tvö þúsund og þrettán þegar hún varð heimsmeistari í fjölþraut hún varð aftur heimsmeistari ári síðar og í þriðja sinn á h m tvö þúsund og fimmtán á Ólympíuleikunum í Ríó í Brasilíu tvö þúsund og sextán fékk hún fern gullverðlaun en tók sér svo hlé frá keppni eftir það kom því sterk inn á h m í ár í fjölþraut kvenna er keppt á fjórum áhöldum gólfi stökki þetta eru tólftu gullverðlaunin sem hún vinnur á heimsmeistaramóti í áhaldafimleikum engin önnur hefur fengið jafn mörg gullverðlaun á h m þrír í Taílandi hafa í nógu að snúast þessa dagana við að klippa hár samnemenda sinna strákarnir eru ellefu og tólf ára og þeir opnuðu rakarastofu þar sem samnemendur þeirra geta fengið klippingu gegn vægu gjaldi

ungu lærðu að klippa á sex vikna námskeiði sem þeir sóttu í fyrra það kostar fimm fyrir nemendur í fyrsta til þriðja bekk sem er rúmlega átján íslenskar krónur fyrir nemendur í fjórða til sjötta bekk er rukkað tíu eða tæplega þrjátíu og sjö krónur það er næstum fimm sinnum ódýrara en á öðrum rakastofum bæjarins því kannski ekki skrítið að það hefur verið nóg að gera á stofunni peningana nota strákarnir til þess að kaupa tæki og tól til að klippa hár afganginn fá rakararnir þrír og þrír starfsmenn þeirra þríeykið segist læra mjög margt á þessum viðskiptum og að þeir geti vel hugsað sér að vinna sem rakarar þegar þeir verða stórir á laugardaginn gaf Veðurstofa Íslands út gula viðvörun um nær allt land í dag ætlum við að kynna okkur nánar örfá orð sem oft er talað um í

þegar veðrið er vont þegar Veðurstofan gefur út viðvörun er það oft vegna þess að mælingar sýna að það sé lægð á leiðinni yfir landið lægð þýðir að loftþrýstingur er lítill og þess vegna finnum við meira fyrir veðrinu lægðir valda meiri úrkomu og hvassviðri eftir því sem þær eru dýpri úrkoma þýðir að vatn fellur úr lofti það getur verið venjuleg rigning eða frosin til dæmis snjór eða haglél úrkoma myndast þegar raki þéttist í loftinu þá myndast ský sem síðan rignir úr andstæðan við lægð er hæð það eru með hærri loftþrýsting og þá finnum við ekki eins mikið fyrir veðrinu þá er oft bjart og stillt veður en þó ekki alltaf það er stöðugt verið að mæla veðrið en þegar veðurspá rætist ekki er það einfaldlega vegna

eru mjög flókin og erfitt að spá nákvæmlega í þau litrík og sjaldgæf önd vakti mikla athygli í almenningsgarði í New York í Bandaríkjunum öndin sem venjulega á heima í Austur Asíu